Laha agnamiko o, tsy-tsy- hety mandrakizay mihintsy zany ny hampiray say an'izao tontolo izao ity. gnantony da izao: ny olo aby tsirairaiky avy io mana ny sainy. Samy mana ny fomba niteza azy nanomboky fahakely azy jusque be- jusque i lehibe. Ka izay say zay zany tsy ho raiky mandrakizay zay. Tsy hisy-tsy hisy mihintsy zay.